Yanvar haqida o'ylasam bu yanvar butun yangi yilning yangi kuni yani oyi hisoblanadi. Bu oyda bu oy meni yangi planlar va yangi qiladigan ishlarim rjasini boshlaydigan oy sifatida esimda qoladi.